כ'וואלט געוואלט באקומען האלב געלט און האלב מתנות פאר מיין בירט'דעי, <hesitation> געלט - ווייל איך- וואס איז אויב איך באקום עפעס וואס איך האב נישט ליב, איך וויל קענען קויפן מיינע אייגענע זאכן, און מתנות - וועגן צו זעהן וואס אנדערע מענטשן קויפן מיך און, אויכ'עט ווייל אפשר וואלט איך מיך נישט געקויפט זאכן מיט געלט, וואלט עס נאר געווארן אזויווי פארשווענדט